المكان اللي زرته هو مصر. وكان فوق توقعاتي الصراحة استمتعت بزيارته كان مليء بالثقافات والفنون. والثقافة القديمة ومناظر المدينة كانت رائعة ما شاء الله <hesitation> خاصة <hesitation> مدينة الاهرامات الجو كان مميز والمقاهي والشوارع القديمة تعطي لمسة جميلة استمتعت بالاكلات المصرية